हमरा कहसहु पनिया मा माछरी मतरे हसै कहाँवा माछरी मतरे हतै देखै त कतेक हलही जिब सभ ओकर सङे सङे न किचुवा हल्हि, डौक हलहि, बेङ हलही हसे गोही सभ फेनी हसै नानु । गोही हसे न कतहार जबडे नम्हर हलही गोहिया ओकर देहिया ओपरा छेद छेद रे काट हलही । हसे गोही फेरी दु खलका यगुडा ढोगिया गोही यगुडा मगर गोही कहलहि । हसे यापन खाना दाना क लागि न छरै हलही एते वोते हलही बुलाई । कखानहु पनिया मा डुब्लही कखानहु ओपरा निस्कलही हसे घम तापे बलुवा ओपरा गेलही हसे पनिया क छोपवा छोपवा हलही हसे जस्ने हमार बरै न दुनुकर्हावा चिहुरी यापन खानदा दाना क लागि हसे उहे चिहुरी तेने चप्प सहिया धके हसे गट सही या लिल्लही । हसे फेरी एते बुल्लही ओते बुल्लही हसे ओसने खान दुब्लही खनी ओपरा निस्कलही ओसने क के नानु यापन खाना दाना एय हसे यापन चिहुरिया तेरे गट सही छेयाप के गट सही लिल्लही ।